اكثر شيء طريف رأيته كان في فيديو لمجموعة من الحيوانات، يعني تحاول تلعب مع بعضها، كانت القطة تحاول تصيد الكلب هذاك الوقت، والكلب يحاول يتجنبها بشكل مضحك، حلقتهم كانت غير متوقعة وضحكت كثيرا على تصرفاتهم، لاني انسانة تحب الحيوانات التعامل معاها.